Eo main'izay izy gny mataotsy satria efa fanaony gny mamitaky olo ka nagnotany tena i nanao an zao hoe, <hesitation> Ahy avao toy? <noise> <noise> Namako avao ve <noise> gny nandefa an toy sa da olo diso kajy? <noise> <laughs> Tsy mahay ana ngamba?!